Akory e raha andreo! _x000D_ <hesitation> Voalohany raha zakeko zany de misaotra andreo siraikaraika zalahy namaly anso fa raha nagnasa zah tamin'anniversairako ty, ka raha sy tonga andreo, ahà, de sisy nihinana aby i hagnina io de misoatra andreo alongany, de <hesitation> sy lava be koragnako fa de hifety asena tôgno de magnanaova zany metimety amin'ndreo siraikaraika aby.